ah pues gunu nak importante pues par idëꞌ c̲h̲owma saꞌnde mas antes antes c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minn giat, c̲h̲eꞌk giat chog, o xc̲h̲ixkwaꞌ minn ti ingrediente pues como ti ingrediente pues par xdëꞌ c̲h̲ow minn.